طبعاً الزول لسه ممكن يعيش بدون تكنولوجيا في حياته و زمان الناس عملوها و حسي ممكن تتعمل و فعلياً في مناطق لسه بتعيش حياته بطرق بسيطة و ما بتصل التكنولوجيا ولا الإنترنت ولا التقنيات الحديثة، دي فإنت ممكن تعيش بدون التكنولوجيا حتى في الزمن الحالي ده.